मैं पूरा जीवन म तीन देशू म घूमियु ची सबसे पैली त अपरू देश वेगी भारत, वेगा बाद अमेरिका, और तिसरू ची नेपाल और मैं अपरा भविष्य म चालू की मैं होर देशू म भी घूमो और वखे गी संस्कृति और अनुभव ले सको।